La coltura d'Irán... pos me vienin mesquitas i palacius i las mil i una nochis. I Persépolis. I tamién la poesía persa qu'ara no me recuerdu del nombri, a, sí, Khayyam. Izin que la gastronomía es bárbara i que tamién sonin genti mu espitalaria. Ogañu es un país mossulmán assinque me figuru que tenga costumbris comparantis a tolos otrus paísis mossulmanis. I antañu tenían la su religión propia, el çorastrismu.